புளிப்பு சியாபட்டா போகாசியா பக்கோடா. கம்பு பம்பர்நிக்கல் முழு கோதுமை வெள்ளை. ரொட்டி மல்டிகிரேன் குரோசண்ட் பிரியோச். பேகல் ஆங்கில மஃபின் க்ரம்பெட் நான் பிடா. டார்ட்டில்லா பிளாட்பிரெட் சப்பாத்தி ரொட்டி. பூண்டு ரொட்டி குரங்கு ரொட்டி இலவங்கப்பட்டை. ரோல் பாப்கா சல்லா மாட்ஸோ லாவாஷ் அரேபா இன்ஜெரா. அது இன்னும் எல்லாம் இல்லை! எண்ணற்ற. வகையான ரொட்டிகள் உள்ளன, ஒவ்வொன்றும். தனித்துவமான பொருட்கள், கட்டமைப்புகள். மற்றும் கலாச்சார பின்னணியைக் கொண்டுள்ளன.